Ɔɔ banda mu ŋ bɛ wi leŋpiisi ŋ bɛ kaama na, na ko nu ma wa kɛ. Ŋ kuŋ giisiya ma táai lɔŋdɔ́ ŋ ba lɔ mɛ ta kɔɛ koɔ. <noise> Andɔ me ta paŋi kɔɔ; lɔŋdɔ́, fɛla, sakpa, nanii, soolu. Kɛ na ma sooŋlɔŋdɔ́. Kɛ ŋ ba a wuunde ma. Aa kuŋda lɔ fɛ. Kaŋmu ai laŋ, aa ma laŋ nu. Aa be kaŋ bi ma. Kɛ aŋ ke aŋ tuusa. Na ii sɔ-na ii suŋda kɔ mu bi na, paŋi bi mu ii naa, kɔ paŋi mu ndɔ? Ndɔ ɛ. Saŋmu nge mɛ fania wa fɔna. And aa sɔ bɛ mɛ fania wa fɔna kɛ, aa wa lɔ a yɛ ŋ tuusa mɛ a fɛ, kɛ mu aa ya fɛ hiŋi mɛ tɔnya wa fɔna. so banda mu ŋ bɛ wi kaama na, ŋ be ya ko nuɔ. kɛ na fania fɔ wa kɛ. Ba feŋ bi wakɛ ŋ ba kɔtɛ. And na jaya kaka ma wakɛ banda mu ŋ bɛ wi kaama na. Kɛ ŋ tɔŋ wi ko-ŋ giisia ma ndɔ ko bɛna mu wi. Saŋmu ŋge ko bɛna ma. And niiɛ banda wɛ, ŋ kuŋde mu kai. Me kuŋ a bi nunu ma lɔ. And mɔ gbi ya kaama na, ya jaya ma wakɛ. So ŋ pɛ na jaya ma wakɛ. Kɛ ŋ kɔyae mu wɛ. Me kuŋ lɔ a ma. <noise>